जद अपण पाकिस्तान की संस्कृति का बारा में बात करा नि तो अपण है ध्यान मे आवे की पाकिस्तान मे रेबा हाला अदिकतर मनख है जो मुस्लिम धर्म से संबधित है। मुस्लिम धर्म को मतलब है वे मनख जो <noise> अल्लाह मे विस्वास राखे। और ऊँ का उद्देश्य के अनुसार काम करे मुख्य चिज <noise> तो या ही है। अगर रेबा मेलबा का तरीका के आधार पे देखा तो वा का अधिकतर मनख खेती का काम मे ही लाग रया। वे खेती करे। भेड बकरियाँ पाले चरावे। <hesitation> वा मनख फैक्ट्री मे भी काम करे मनख पढ़बा भी जावे समझ दार भी रेवे। अस्या की पाकिस्तान की संस्कृति है।